gharaya gha ghadan sauti haa banduu gharaya mei wooduu bogghi tati ko nayi ko joe doo haddi yaa hoore be mei haa leggyel haa less mei bogghi mei aaridhi toh ameini bogghi-boghi mei bogghi jam-jamde o'n ko bogghi lare toh meini bogghi mei sai e'dhiggha wabuu wamdaa ko e'dhiggha wadduko sauti non-non haadingha bogghi mon be majee